أول ما أرجع بحاول أعيش مثل الناس في ذاك الزمان، أتعلم كيف كانوا يعيشوا وأتعرف على العادات القديمة وأكيد بحاول أستغل الفرصة لتعلم من الحكماء اللي كانوا موجودين، إذا حصلت الفرصة يمكن ألمح بشي عن التكنولوجيا اللي بتطلع بعدين، بس ما أوضح كثير عشان ما أخرب المستقبل.